Sawra jeimi meedi hebugo kanjum woni haala jei dadiraawo am meedi sawrugo am, O sawri am haala jogugo amana dow to goddo hokki am amana taami nyama amana goddo mi hakkila be amana bo masin.